जैसे सोमवार शिव जी के दिन है वैसने मंगल वार हनुमान जी के दिन हे आऊ ए दिन ऐसन बोले जायल की ए दिन कोई काम करो तो काम मंगल होजी। ऐसन ए हर दिन अलग अलग देवी देवता के होएfल।